Inike lele ngiseke kabisa nam- namtowaka ni maredio ze bungwa chu yekaba maredio waka kk- kaba kelele nao asa nyekwima hata we lala au vandu valiimva wakaimba sauti choksima nikwete ngoorifo